باغ یا باغچه باید په منظم شکل اوبه سي او وروسته د اوبو یا خړوب کولو نه هغه اضافي شاخونه یا هم اضافي ګیاوې څې هلته وجود لري هغه قطع سي تر څو یو ښایسته شکل ولري.